खाना पकुन्ज्या ढिके नुन प्रयोग गरिग्या वटि अथवा पिसेको नुन प्रयोग गरिग्या केइ न केइ फरत त पडिसकुन्छ, जसोकी ढिक्या नुनका ठूला ढिका हुनान्, झट्ट नाइ घुल्ला है तर मसिन नुन कि हुन्छ, झट्ट घुलिझान्छ । तवलै तिन दुइनमा हेद्यौ भुण्यापाछा ढिक्या नुन थोडा बढी होइग्यालै खास्सै तसो खानाकी अप्ठ्यारो नाइ हुनो । तर धुलो नुन जुन छ, अथवा जुन मसिनो नुन छ, तैको मात्रा केइ फरक पडिग्या अथवा थोडा बढी होइग्याबटी स्वाद तैको तितो हुन्छ ।